Esaka ademri witanga figina, Nubba husan gudo ka karba akareina Sinko ga Kareina Silim ga kareianan. Wida wer wer kon a A diakeana Nubb en ghasebien kochila. Isad nhari ghsebie كاشف المعادن passa fe, talug ken kareina Nubba ken kareina, tersi ken kareina, كاشف المعادن logo. Wida taka sokeda uke la gase ka uke la eskanami. Wida gon tangue nami Tanga fentani boudi la talon ghasei ka elkani, tawali weagi, jawi جهاز toye. Wida adem twali ga erbaie ghasibaei darika Kir wida goon fa en Eskid ta ya karba ya fa. Bata Kida ekan fa gon soken.